تنظيف الفرن بيكون له ادوات خاصه طبعا هي المكنسه ,وادوات خاصه بالتنظيف ولازم يكون احد مختص يعرف ينظف الفرن ,ما يجوز اي احد يسوي عشان يكون ما يفهم فيه او كذا يخرب شيء او يدوس على شيء يخربه بالغلط فلازم ينظف الفرن يكون شخص مختص دائما ويكون معه ادوات التنظيف.